عندي تقريبا ست ازواج من الاحذية وعندي حوالي عشرين يعني طاقية وعدد النظارات الشمسية عندي ثلاثة يعني انا ما احب البسها ما احب البسها وايد وما عندي نظارات عاديه يعني الى الان نظري ممتاز ما احتاجها حاليا. فما عندي